Pues re costumbr ba nac ruñ beñ lon, la dios la schane lleich re com cad is nac ni racne na pues ra te beñ cat te beñ chirac beñ stiis beñ nac ni sua <hesitation> frent pa ruñ beñ organizar loni pues ba nan beñ guc nac ni rsalo ni ruñ beñ reunión rac gunt rni beñ par rquie beñ lleich shilo gac loni shilo lla beñ lleich, beñ ne ge vay beñ lleich nac ni rni shinic gac shinic llo shinic, lla beñ sua si beñ frent ni nac ni sua beñ par- par ca lluñ beñ organizar per beñ lleich nac ni rdop meil rdop rate- rate ni rac loni pues banan ra beñ lleich sho- sho rac loni vay cad is lla na nic pues sic si ne ni rac beñ stiis beñ ba nan beñ nic si ne pues rac gunt lo primer vay nic nac ni ge beñ lla iri cuent shi nic llo shi nic, chic rri cuent lac- lac chic lla china bidich beñ lac sak rate te cos por ejempl sa ni rac ra ru jaripeu rni beñ. Ru cosiñ pues rate nac ni rnab dich beñ lac te goon lac lla roc nac ni rri cuent lac chisu lorane rash musc rash ried ra lo cos ni rquin rate cos lara comid rate- rate ba nan beñ shinic rquin loni pues roc nac ni rri cuent lac chisu lone lla sic ti rri cuent don- don rri lacga idop cat te beñ te beñ lleich ciudadan rni beñ ni rdeira servis vay nic, ba nan beñ costubr nac ne desde cashi roo line nac sied sa ni rac loni lla na pues rate beñ shí vispr sied ra beñ stiis ste lleich banan raca ra beñ ra lleich bsin lleich steiñ beñ sic rac loni chic va nan ra pues se beñ o rshal sa beñ invitación cad te lleiche lla chic nushi ruñ shi participar sied rashi lla nu ni sheta sa per ba nac costumbr ba nan beñ, lla chine rac sa loni lach rashi o sic gac sa ba se beñ llal lles nac ne vay porque re hui com beñ sa rac loni na bal tila che chillunla participar huish tisa rashi lleit. Loni lachla pues trist rieñ loni chic vay lla nde pues ri beñ ri lluñ beñ participar ra loni ra evente steñ rashi chic don rlleñ na rba sa beñ cad te lleich se te stiis rseñ beñ pues ruñshi recibir beñ ba nanshi con sicru vay com rbashi rseñ beñ chic pues ruñshi tender beñ rate cos para ni rau de ni rau beñ tigac falt vay sigac, lla sigac sa chin llet guñ gac loni lach beñ basied sa rashi sigac, pues sigac pur llal rau nac ni ru vay naclo primero llal reé pues ni rsag lsone lle nic asta llal rsus vay, hui sic nac loni ne costumbr ni re beñ cat- cat lleiche ba nan beñ shilo nac re vay, lla nu ralo ru bail ru rol musc putale degust nac ne par rilla beñ rani ca lle pues ra nic ca lle pues nic nac ni maru loni par ra nic vay com nic nac loni ni nu neep- neep com re nu neep pues neep nac ni ruñ loni cat te lleiche re vay raca lat shune re, pur neep re ra beñ casi raca beñ rnira ste lleiche vay, rni ra shi re nac ni rac ru. <hesitation> Loni roo vay segun rni ra beñ por <hesitation> por vacación chic ne tal ves buena por nic soib pe ru hui desde cashi rooli masa chin sheta car mas sit sied ra beñ re ruia chic cashi roli ried ra musc <hesitation> yutl rni beñ huila masa sha lliú uta nes daiñ sied ra musc huila os shicaro de ni beñ sied beñ desde chic li ruila desde becha pues rre beñ re vay cat- cat chin rac loni siempr rre beñ shitis ma sa ni beñ sied beñ sitroo sied ra beñ rna lsoa sheta luz sheta chic ru te lampara rni beñ ro shalleñ ra beñ sub- sub lampara rri beñ ro idoö rec deeb niciu pe beñ stal vay sied desde chic rna lsoa shado niciu sheta car chic sheta luz desde chic li nac ni ru <hesitation> ru stal beñ re, lla na ni ru car uta mas teru ru beñ re por ru car pues nu beñ bail si sied beñ shí vasie beñ shí va sied sag beñ sic pe de lo yoon tap shí shado beñ re vay, lla pues nu beñ rni beñ vacación per nare rchilo pues ba nac re par pet degust ru nac beñ re o shilo. Re sheta ria beñ shinic rdeshilia beñ re ra beñ vay neep cervez ni nu cadisne re vay ca lle beñ lla por nic chic tal vez rre ra beñ re vay, ra ca beñ rdie servis parejo siedne ra te beñ rap beñ por gac beñ rdie beñ servis roc pues ni seiñ ro idoö pues ba nacne scuent shi ba nan beñ shinic rquiñ roc shinic ya roc que caya len idoö limp gac rate shí antes bale beñ bali re ra beñ con ra com bali beñ nac ni rac seiñ ra nu ni nac jeef loga nu ni rac ra- ra mardone pues president rni beñ ni nac jeef lla ra mardom nic ne rsec lo shan cat te shan nu- nu lane bal te mardom ba nan nic shi shanega rsec nic rsni nic gandel para par lo shane ni- ni ruñ tocar nic chic rdei la gac rashi rlob ro idoö total scuent shi nac deeb área steiñ idoö la roc nac ni nac scuent rashi ni calob shi casia ra shi rate shí ni rac cualquier shíni rac mihs cad te domingu rate. Ba nan beñ shinic rac rsar rac o chin reit te beñ pe scuent nac ro idoö chic ba nan beñ shi- shi mandadega ruñ beñ roc por que ba nan beñ shi servis ga nac ro idoö pues ru mandad stal mandad nu roc vay, diar sua ro beñ be roc pendient hui calla roc porque- porque ro gac ru bail hui nic nac ni ruñ beñ per diar lla idoö pues sua list- lits callap roc si gac calla lenga pues las seis a bshalne don se ra beñ idoö chic asta las diez llel rieune per list sua beñ porque- porque na stal loni stal beñ ried ne gón sied ne ra beñ meil len idoö nu meil len idoö chic pues list re ra ni nac seiñ pues larashi nac ni rap ra pues cual quier pendient suarashi par shitis cos ni callac roc, tagol sigac ba nan beñ desde cashili cad is nac tagol rni beñ com shet ladi sol di re sino que deeb país meij re ruñ beñ celebrar ra tagol lla re mais rusac nac beñ re rchilo beñ dish lipa rsi beñ rate cos. Rsi beñ hiistil ra muert rni beñ nu ra dibuje lone rio ra frut rio bsiallú rsu beñ te refrescue lo shan rsu beñ <hesitation> bcue rni beñ ru gosh shal nic nac ni ruñ beñ celebrar chic ti tagol pues lla de comid pues callu ni calluñ moil ni calluñ <hesitation> cald goon cald hiit depende cat te beñ shinic ruñ beñ guñ beñ par tagol steiñ beñ rni beñ pues por sparta nare tal nubuelt rchiloa <noise> dishiune lla te rat per lasaca rchi loa pues tal vez bal dish lisane o shilo pues ruñ tis beñ cumplir rsi beñ ra ni nac costumbr rsi beñ vay ra cos sani cania vay ralo- ralo ra cose rbec beñ lo shan pues- pues tal ves dishline o talves com dipa beñ gan com de nare cai iuhia te lo te cos ge beñ na fuiane o na dishline sino que costumbr nac ne stal beñ ti lso beñ chilisa per <hesitation> abeces rcheeb sa beñ. Nubuelt ti beñ cuec diosna dishli sane na beñ lla por nic pues todo mod la gac beñ rau ra cose ni ruñ per hui sic nac costumbr nac- nac sa nac cashi vay la gac sic nac ni ruñ beñ na lagac form cansane beñ na cashi roo ri san ra beñ llaäc sa ral tagol ri san ra biñi llaäc ro lis stam bail rane sic nac costumbr rate beñ ra biñi risan ra llaäc lis stam bailne llel- llel cai tagol roo rni beñ pues ra te beñ ra biñi huana nic ruñra nisiab ri sanra lis stam bailne sic nac costumbr chic rate beñ nubuelt re beñ nura beñ sera lis sbailne se lle ra beñ neep vay nic neep nac ni masru re ra beñ che ra beñ lis sbailne golcor narashi chonsane ro lisla chic ri sa ra beñ lis sane sic tis pur <hesitation> llal re neep nic nac ni- ni nac costumbr ra beñ pehui degust rdei ra beñ tagol sic te loni ne vay ni nac ne casi <hesitation> servis nac ni rdei beñ ba nan beñ chu nic cai ica shane shet casi sic <hesitation> ba ruñ tocarli nura lo servis vay ruñ pa tocar li par icala shan, chic beñ se ne beñ cuent chunic cai ca chunic. Sini callu beñ sac baca ba nan ra chunic stiis chunic chic nic callunra bis gerashi tal shí cala pues- pues llo rni beñ com shisa nic hui- hui dios rni beñ re vay casi sic guc cashi pues lla na costumbr ne ba nacne pues ba ruñ chi guñ tocar pues shisa mod com re shet ladi la fuers di nac ni rdei beñ gue re com re nac costumbr rdei beñ te café lle ra beñe ni rbe ra shan pues o shitis te cose te choclai te lletgu guñ beñ hui na re shet sa nic shet la fuers di nac sinoque bolunta steiñ beñ total idei beñ lugar para par <hesitation> chu shane leñu nic si nacne vay lla bolunta steiñla nac bal ideala te- te café te choclai o te lletgu rni ra beñ re nic nac ni ruñ rdei beñ re ra ni- ni llet rbe ra shan pues re rbasa ra biñi com re sic te loni nacne rba li ra biñi beche hui re rashi café shitis cos ni idei beñ degust nac ne, shí luil venti cuatra gal ne lla par venti cinco nic pues sa shí luilga pues te rat ushiga se ne ra beñ san. La ni isa vay isa noven chic roc te rat lla galcor chic ro idoö se ne beñ rni beñ ral niñ lla roc- lla roc nac ni rilo pues habeces rua cashi roo bre musc pues ta loni rac bail ri lla ra beñ sigac nac na habeces nu beñ degust lat ni lli shan cat te ruñ tocar beñ ruñ beñ te lonie ruñ beñ ni nac rlas vay ruñ beñ ne nubuelt ru te bail ru pues calla ra beñ sic nac cat te- cat te beñ vay cashili sied ne vay nu rni beñ rashí desde ni nac ra shí nda pues cashi roo masru nac beñ nda pues- pues sheta ruñ beñ cual quier seiñ gula masheit rni ra beñ gula cual quier <noise> llí o hip nda ra beñ cashi roo vay rap beñ respet chic lla na pues renga form ba nac beñ ni nac si shíga chic rap beñ respet ni nac ra shí <hesitation> vier rooga ne rni beñ nic chic na sa nashí siga ruñ beñ respet pues cashi pues. Desde ru ra shí nda pues sheta ru beñ cual quier cos chic rac- rac <hesitation> rap beñ respet ra shíga vay lla na pues renga form ba nac beñ lla <noise> pe desde ru de ru len sman <hesitation> shí nda ish vay rni beñ len smanga luñ, mart, mierk, jueb, vier nac ni mas ru nac ni mas ru chine rilone nic nac len shí maru shí nda rni beñ pues, de di gansaca rni beñ sábado saap glori rni ra beñ domiug pascu shilo rni beñ ste saab nac ni rni beñ rbaiñ híp re pues sheta ti galdi guñ beñ te cos asta que rbaiñ híp rni beñ ica híp chic ne ba buañ híp chic ruñ beñ ulor rni beñ ra pues nu <hesitation> chic ra snan beñ vay ra bengol pues gats rap ra banga bar rquiu ra banga ruñ ra banga segur bare sua beñ ro llu bech beñ chic rna lsoa chin rbaiñ híp rbauc ra banga bar llein ni beñ don chic noque don ibaiñ beñ ne rni rashi rac Lagac sic guc <hesitation> jesus ne vay sic nac ni shíga nac ni ruñ ra beñ celebrar chic.